Can you go film on, ah, film me fere, film me fere o mimele laro go ibroma kao, film me benjel nihiru masin.